omi leghe urun gba ne arayiyon ini or inin onẹ urun bọbọ ti ogho ti éè mini sé onẹ urun bobo ti ogho éè mini sé téri gingin sisi égbé bojo ghanoe gingin omatie onobiren éè sé urun dédé owun oka mu gbene gin gin éè arayiyon ogho urun ti wo ri wé o mini mu arayiyon gbere ni inoli éè sé urun o urun o wun ka némi mu arayiyon gbe inoli téri gingin bojoghaoe gingin onobiran o fe ofo ekẹrẹn but okẹrẹn wé de ekeren meeji wé one okan ti o julo ni emi ro gere ti o jolo wi ino emi than o ne omi ren ti o naho one ogho gin no fe gba gba sé obiren ira bọ oma eren éè fe eren wé ti emi ro gha rẹn owun o fe so eren bo gho gba kpokpo gba se ira bo wé éè wa némi gba ogho ro gba ra urun ti o wi emi rowe urun ti mo ri ni ino ogho éè sé urun dedé ti o ka mu oyo gbe oniye bọbọ winọrọn Irabobo mama ireye bobo nọ ren <hesitation> aghan éè expect ogho ọjọ rẹn si oniyé okan ka nana ẹwọ sin gba muu gbe gegé one wa yo kélé leghe gba rin one ubo ti ogho kele mu emi tuntun but one ubo bobo ti ogho éè kélé sé urun ni wee neé ogho éè wa némi sé urun ki urun ni uwe wé so urun ti mo ri ni uwe wé ogho ni ubo bobo mi oko biri obiren ni oma gha nti aka fe ofo ghan bobo a wa gbé ogho gba mu gbe owa gin méè féè méè fe ogho ogho éè wa némi ra urun ti o nei emi wé ogho éè némi ráá so ogho ti wo ri wé one ubo ti ogho kélé sé use ro gerere sisi égbé ti ruo fọ wé sisi egbe mama ene ti oka sikale ni inoli aghan sikale aghan si ughuron lé aghan éè sé urun irabobo oma ka da wa oma te urun ni ewo ghan wo wa ri gin aghan fo kuri ara irabobo awa gin gbe esen no don aghan ti a gba te ogho ni aghan ewo wé o ka gin ara mi ni ara mi ni, ogho né sé use bobo ni ara irẹyé ubo té mi ri gingin iwuwu one éè fe uwo wo gbé gba baone gingin sé wa wé gbe mi ira ti uwo sé wa we ira bobo one ne primei phe ni ro gingin méè wa téri ogho gbe sé urun to buru Teri ireyé bobo tori ogho owum ré leghe eghan gba ra sé urun to o buru ogho éè sé urun dede ti wo wa mi mi sé wo ma ghéle ne ọrọnrọn emi gin aka gbe ogho gbere wo gin ogho owun re fe change emi re tori ino sisan ren di ogho do ra change ro, oma sé ireye bobo éè wa némi change ro ene gbi ogho wé té la tin éè wa change enyi re so wa wé o gha ren